Migana la mitara narung aime, irie ga tume agimarung gare migana la mitara mamarani na agat tung. <hesitation> Ma tavugup la ma kosarong ga irie la ume tiesong ga tume narung tume kan narung maset meba taptang, ga tapatnang ga ba rala eba eba lila urie ties na bugam tuo ga titot ga papot ma dedeup la uramam ga ties ong ma ga tume tuptam ga bet meng <hesitation> na nap la migima rung na irap tuo ga migat ga migat kan. Ume ties ong ma tavugup mila nome ties ong ma tavugup mila marum ume ties ong ma pagap leba betmeng tubiat ga ume ties ong, buat bunama agarip mirio pagap laume uramam ga titot pa irie tume agat tung titot tume gat, gatuga gatug, ierit i la muna timan kan la muana la tokakapi la to lukaut ong urie ga maset baganualam dedeup ga maset kan kaptam mirie dedeup ga tuaram mirie dapeuap ga migat kan la bet meng. <hesitation> Tavuk ila muri mitara mamarai la ure maramam busit, ga ume ties ong ga ume ugama laba maning tavuk ila muri ba magima nang pagap mila murum tubiet la bar tale manibg tavuk ila muri ba ta le beteng maset pagap ba na nunamap nung tubiet, leba nonanang laba nala maginang ga miri. Le maram tavien la tume legimarung la lionama na dalap tuo gare liret ba tuput tam daderup liam ga tume agat turig titot la tume maruluan miri dedevup liam raurung ga gavana buang titot liriet li ira ruang la ume tiesong ma pagap <hesitation> na nunamap lakuan nunamap buang lakuan gare taip onim lakuan bunoma ma <hesitation> pialap buam ga na <noise> na nap la bumanim tatak aro gapman <hesitation> na pialap la maut lo rup. Tutap dedevup am ga tavukga navup la um vamaram ba tonang gare mani ga ba turuo ba gare mani meba tubiap ma turuo ba gare tako, matualan marie naoup ga tule, tula na sikain ula kapio ga tula apinis tung ula kapio ga tula tie ga tula na sikul ula kanu ga tula ga tula bet tung na ubi ga ubi tung <hesitation> to gigameng na irie tara ga tula, orait taim la tula na irie nap la togigameng, tunama ra, mama tuang la taiong ara, ular naurup malukaut ong taip <hesitation> uki o uro kantri buang uro pianaun buang ula kanu, papua new guinea, ga tume magamarung <hesitation> tavuk ang la ume galaong urio pianan ula kanu gare mani la tinan la uke me bulam, irie la prime minister-ong ga ume ties-ong gare mani ga ume inagesarong ga merie nevup mila mamaranim ga labe maset. <hesitation> Ties meng mirie non maimamip louam na mie luguan ila kani buang la megaman eba tusdang ga tie and migana la mitara mamarani tatak arom migana pa mitara kanani na irap ma teip ga bula ga ula ga tume agmiarung ga tale saverong ba ties tang ga are mani i rale pa iriet pa tale kan tume tula na maro ba ula kanu miro ba ula kanu da namo betmeng la ba betmeng naa bet meng pagap mila. Kira na na iap la ritia-ma una ga ba irie tara la tumama una ga man mumiong mirio pagap ga ba aipmeng muna la tunama na na o sising liong tavien manorung taim la tokakap ga murio ga muruo ubming ga irie gavana la ula na palamen ga ogaliong urio pianam bung papua new guinea. Ga muio ga muio bet meng titot ta ina ogalaong <hesitation> provins buong tago <hesitation> niu ailan ga liriot liriot tiret laomatliba ga maset tunama ga runama ga runama titot teruba <hesitation> le ba tale meting paga tale kan tume warirung niuona la dadevup liam lo tuna tume tuplam ga dedevup mila murunan umelialam <hesitation> malina na dalap tu ga tiore itunaa ga tale kan tume agatitung <hesitation> matuba gare mani gare rio ga tugama orait. Liriot li tavien, le kakanin na dalep tuo ga na ogat tuong ga leba lionavig ga leba living leba <hesitation> leba aving noba ga ula are irarung la uvarar ulare govavana la ulava laiulara lourup pa tale saverung man tai leba <hesitation> ala na mak leba obulang tago. Pa liviot livit livit li taivien la mitara kakanin na dalap tuo mitar kakanin na agat tung man agat tung gare riro leba ga ba taving lirio tavien lamaset makosar liong navup. <hesitation> nabung mamaset mo dang tung ga oruluan ga tunama ga titot teruba terubara maset, terubara maset me nun unap tung titot munama la ouvuluan maset ties liong la mio beting titot avet tivo ga turuo ba tala kan puorung leba lekirara and mitara saverung malie muana la urarara ime pa tinar lime kan ira rung go irio gavana bung ga, ai, tale ken lime lionama maset deba ibiriang gavana mamo ala tama lakuanavig uris eba ala dusang ang lakuan banga man ala agim eng ira rumang pa me kan fugau ang kira ma ira rang ira rung. Ebes abun irie buruma la papoi ga burukong ga uba ala obola <hesitation> ang gavana taruan ga eba ties liong aun irie bunuma la burukong ga puang leba ungeng morentapma nasait na palap tapma nasait na kabinana ma kibap a <hesitation> ga masetarama ubi liong iat, ubi liong iat na irie taim ga mulio ibe bet ieng na irio tara la bila niuvara irie, ga irie la nanora <hesitation> telegat savetung namitara, ba ina ongang ma namit ma karaip o namit ma ulangip ga bo <hesitation> ala wokang na nap laba <hesitation> poang la ba avina ga bubua iat ganam tivo ba tebuba muana la irie la maset magasarang agatip me ba bunang gare mani eba bir ieng kakep buang gare mani na urio tara me ba buang maset. Tubiat leba betment, magosamang mirio pagap be ba bulukaut meng lakuan buong. Gare tivo ga buot <hesitation> kirat agatbuong ira a maset buptang ga maset buptang na irio tara moana la lai ong ara ga tale kan ties ong maset, telegat momarani a la ba ala betang na nap la ba aving? Orait ba dusbuong ga mikap, lopam, kuala ang ga iaiapan ga maset buabung irie migama buang na mankind nap laba eliriang ana. Turuo la agattung ia ba aving irio gavana buang narung maset eba ot tago ga ba ogosaibuang tatak maro be ula kanu tago me ba mame imimi uong, ga ogama buang ga gat buang gare, iriot migana la magosarong pagap mila kanim na urio pianam buong tara new ireland. Irie la kabana kan ga ula. <hesitation> Man unema na urio ubi laman wario titot ga magosarong ubiap na urio kantri buong <hesitation> magasarong, irie la uke maun dedevup mebe buarang independence, irie la uke ga waram mirio pepap me toroan america ga mela <hesitation> ma sainim meng ga miala apruvel me ba buarang moro independence, <hesitation> ula ties ong ga mirie ge te memba iro ties ang ga ma saini meng merie pepap la wawiam ga ula ga taim la terigiong <hesitation> buaro marie independence, naintin seventi faif, taim la boaro indepedence ga tevara <hesitation> magina la man uke maime michael somare ga tevara ga uguama sori, aga la be arang uro ministri la mitara mamarini, moana la kantri urio la nau ga eba agor be irabuo tiro la. Bunama na urio haus of assembly ba a makim tam be tana gane finance minister ba, meba magosarang mirio navup memba ma rediang finance ang eba ibir ieng gare maui, gare mani ga gare mani, urie tevara ga a makim ong. A makim ong iro migana buang, governor buang ga bet ong gare finance minister buang na irie time orant irie la ogosarong leakep buang titot ba mamarana gare moni, man benin o kakep buang irie kan la vaba urie bonim bo kakep beiong, uro kina ga toea ga mapaga irio la <hesitation> irie kan, la vabuan merie mirio pagap. Orait o controlim urio currency buang ba ila bet ieng gare moni meba bumong ga mirio loantrip na irio tara ga mamarie kakep buang gare mani ga bula ga merie.